तन अगर द्येख्ये जौ, त जानवरूं से मिल्लं वलु दूध ही सबसे ज्यादा शुद्ध ह्वोंद। ज्वो ग्वोरू भे मिलोलू, भैंसु भे मिलोलु, बाखरा भे मिलोलु ज्वो दूध, ते दूध से ज्यादा बेहतर कुछ ह्वे कही निं सकद। अब ज्वो आजकल छिन ब्वना लोग कि भई यो ओट दूध चि, यो सोया दूध चि, येकू बंणद कमण्यें चि, हालांकि मेते पता नी लेकिन म्यू मण्णं यो चि कि येते तथ्या हम <hesitation> शुद्ध दूध निं ब्वोलि सकदन। शुद्ध दूध त स्वो चि ज्वो हमते पारंपरिक रूप से हमरा गौं मां ज्वो हमते ग्वोरू, भैंसु यख बे मिल्द छो। सोया दूध आजा डेट मां अयूं चि नई चीज पर मेते तथ्या शुद्ध नि लगद स्वो।